Koho wau i kekahi kaʻa no ka mea hiki iaʻu ke kalaiwa i nā wahi apau. Moloā nui wau e holoholo ana i kekahi paikikala a ʻaʻohe mākou i mau kaʻaahi ma Hawaiʻi nei e holo ai.